<hesitation> Galtsə gə kin kam mya fi kiwo wasəŋ dən sannan kuma dole ne a ɗibshi gya kwaya mən sabu təyodaŋ yan cha tlya ta tu tlyagəni ko bayichik ŋa duk gənyo daŋ ya ŋabshi don tə tu kiwo mai kyau cha tuoshi a gib kə gənchigən kamar yaddiyodaŋ ma kon a dan adam ma galtsə wa ya nda ta koshi: kyan tə gama ma ka yeli kai ko ma:t daŋ kya fi kiwowasəŋ ɓədləŋ maɗi yan kya vərshi gən chigən mai kyau ka yeli kiwo wasəŋ ma mari tə kabkə za:rsə aeywa su ma su sami lafiya ai aeywa yadda akeyi suma su sami lafiya domin <hesitation> kyani ma a wupm a tu <hesitation> tlyagən wasəŋ ayi wupm lafiya wasəŋ toh ka diya ganda ka ji dadi gigən kin tə yanshi un ba cha koshi həŋ kya vər shi gən dan ta tu kuzariŋ toh ma ta gigə kiti mən dan yaddiyodaŋ ra wa cha suŋ ai amma galtsə wa yan cha koshi cha figə labari woi cha figə gənmən kyani ma kya gi:kitn mai kyau. ﻿To kyani ko a gari ma ta wupm labari yo daŋ tu ah yan ka ginə kitn galtsə wani kam cha gi kitn ndara galtsə wa:ni wi cha gi kitn ndara to cha mai da hankali tə yaŋ shi: yauwa hmm ma fi yan chin tu daga kya kəb wai to chasu a tlwa lagari mai kyau a sak wai a nuli a walak wai mai kyau a tledi yauwa to yanchi labarigə kitn gos kəndi kawai yauwa to ka yel kitn wa ma ləpm tsən ka yel kitn daŋ cha fi shishirmai kyau a daɗi aeywa ae ma gin daŋ taya jettə fu tsənni toh yetar ya vaɗi toh wa kuŋəi ka tu gam nyangən wa:ŋ aeywa damuwas kəndi aeywa hmmm aeywa lokachin ne abubuwan kenan kawai in gaya maka na taba yin gayamba buhu buhu fa ba kondo ba buhu arbain ma taɓa figən buhu arbain tə wubsə har ma cha uləm ŋai tu kitatn a nyolar zakka ɗi gərwos aeywa arbain tə guda wubsə. ﻿Toh don haka ŋəryodaŋ ma yisəŋ daŋ ma fi gəndi kitn kuma gos daŋ ɓar sai dai daŋ ko dayake tlyagəna ɓani kam amma mya firgən gya ŋa mbalwantə njotn njotn tə gya vwalaŋ aeywa tə gya ŋa zam ŋai mya fir shi ŋai kab aeywa saidai kə vares kawe yan mə fugətu taki daŋ ba yi daŋ wuŋ ya:r a fi tsada talaka cha kə:m ɗib həŋ toh kə ra:s kənchi kəndi kawai amma gən gya gyes kam ni wo ɗak kə kitn gos ka fi kitti ai aeywa uhm kəyitaki ma ɗu taki taki ina jin har ai ma taɓa shingən buhu dzub tliti nandam a kitn: ma taɓa shigən dzub tliti mayi: wubsə a kitn aeywa wuŋ ya:r kuma ai ma taɓa mbi gən katon guda ɓat mə səŋ fi kitn ŋai aeywa <hesitation> nə fili gənza:r wo fi <hesitation> a tu aika dzub gya gon ma har sha biyar aika ashirin ma gon wo dya fi yauwa toh yani <hesitation> gən mya fi amfani ŋai yauwa. ﻿aika dzub kam aika ashirin ma za:r wo fi cha gi kafin daŋ gin mya fugə tu matayi gi: buŋli wai <hesitation> buhu dzub dzub dəni wubsə tə guda wubsəi ai a mob aika dzub ai aeywa uhm kaji lokachi gi mətayi gadan gona gil ko ba chik ŋa gidan gona yi yatl ɗani yauwa to hartəta səŋ gwada tə yeli ai har tə ta səŋ gwada tə yeli yawa ayuka won daŋ mə fi lawasəŋ <hesitation> yauwa.